ɗaa voroo umelee ti shit kang kanee kimi. voro turi yesu loo daamin kanin nee ɓo kelee voro kanin tuu yeshuu ɓoo yelee ɓalla ɓoon shi tee lem kalale ɓoo kumelee ɓoon daɓa malee ɓoo wii lana ɓoo bere ɓo ɓo tanghe yenung tii kele kele ɓoo nee kelee tii luki ti lukii ɗaa voro yee ɓang ka male ka yili loo voro ka kwee ɗaa voro ka damin turi yeshuu loo lau ka ɓon faakwin tee nub ɓoon taa lem ɓalla taa ɓoo neeye ɓoijwa ti luki ti luki ɓoo twa yee ɓang ɓoo larenung <noise> tii kele ti kele, loo lau kaa faakwin teenashin ɓoo yili nyadi guub ɓoo, ɓoo jii ye nuŋ ti luki ti luki kii ɓalla shee kii lukki nyadiɓoo shee ɓoo jii ye nuŋ ɓoo ɓoyejwa ɓoo ye ga ye pen boo tee shanka yee ɓoo kale. Ɓoo neye nuŋ tii kele ti kele yi shi ka voro kwee shi maam shii mii, ɓoo kala ye nung yee nu̱ng nwa jwee shuka ɓoon ɗaa ye voro ka kwee ɓoo yilli nii dit nuŋ nyawa jwee shuka mam shimi shang yin shika moon wii moon wii moo ne lee yee nuŋ ampanimoo da lokok da voro da voro da minti turi tii yeshuu kwee voro kani kume le na fek nuŋ beneni dit nu mwa nee lee tee nuŋ ɓerii moon shee, moo nelee yee nung tii luki tii luki kween da voro kan kane kimi da voro kanin fole umelee tii shit in kan kimin damin tii yeshuu <noise> <noise> damini bonshi fole yee nuŋ tanghe yee ɗee ɗee mwa wii luk nuŋ tanghe ki lwan na yilla moo tanghe ɓoon shii shiiɓi yee nuŋ tanghe mwa uri danwaa moon shankakoo loo voro kwee moo yilin loo loo shwaa moo baa yaa ne ya manghe gandiya ya tee shangha koo shooti kan, damin nee man shii kimi, yin shika ye nung ka mwa wili ti luki ti luki shee yee lul ti luki ti luki ɓaa kaa ɓong yii kiɓoo ɓo ɓurak ɓoon kumelee nywadit guub ɓoo, yee ti lul ti luki yel- yelkan nywaa jee ɓoo ni yili ɓoo kumelee ɓon jiinung Yel koo ka manghe loo shwaa gang di kini nii yili shoo ɓani yila nang jiinung kiɓoo, ɓoo ma ɓoo uri ɓoo ɗoree shankakoo ɓoo tee ka nanghe mwa ɗore gangdit ti moo nanghe yee nuŋ kanak kanak kanak da voro kakwe kimi k minshi male shang daa shii kimi yin shika moo nanghe voroe kina kwinna, voro moo wii lukna koo yo, shi kimi kee shikimii kan nanghe, voro ummalee tii kang yina kenan shikimi yin shiika yee nuŋ ti luki ti luki ti luki, ti nana ti weelee mwa nanghe ye luk ye lana, yee lana koo kanii yilli ti kwinna shee mon wi sheen yoo shii nyinmoo, mwa gee mwa lana kang ung nyina yel ka nin gang diɗi yoo, nii loolee li yilli ya luk nunkoo tii kwin na kaka nangle nung ya, ya ɗigan nanlee yan neelee ɓeri ya wee tee yaa ti tee ya tii weelee gang diɗi nunghi tii malee shimii.